Kopänta'p pämi poyajpapä, sone poyajpapä ijtyaju ijtyajuuu sone nämpa äjtzi' e weneta'mpätit musyajpa este ispäjkyajpa poyajpa sone, ijtu je kayu, ijtu kak, mä'a, e kantzä', y tzo'nhkyoya jete pämi pämi poyajpa, ijtyaj tzyoktzyoko poyajke'tapä je jee ti'yäkta'p este tzeke', tzompe', yoya, kasyi, tziku, jet'tya'p tzyoktzyoko poyajpa, je este tumtumä tumtumäpä kopä'nij e ijtu ijtu kyene, poyajpapä sone, poyajpapä tzyoktzyoko.